هو اولا اهم حاجة هو انك تعترف بلغلط اللي عملتو معناه تقول راني غلطت في كدا و كدا و تظهر انو انت نادم مش تقول غلطت و اكاهو و كان لزم تفسر علاش غلطت اما مش ديما معناها كون كان العبد لاخر يسأل و تسمع لمشاعرو و تقول لوكان تحب نعوضك و الكل و تعتذر بكل صراحة بكل ندم